أما أفكر فى اللون البرتقالي يجي ببالي مثلا الدفء <hesitation> الطاقة، الحيوية، الإبداع، أحسه إنه كلون مرتبط بالإبداع أكثر، <hesitation> ال يطلع في الطبيعة البرتقال، الخوخ، الزهور، مثلا الخريف طبعا لأنه لون مميز ويمكن أكثر فصل أحبه. وأحيانا، استخدم في بعض ال- لافتات التحذير مثلا عشان يجذبوا الانتباه.